Kan bador basawwi lai suyus, balga lai idaan hinel albisawwu ban assuyus dol da bagaddiyan kal-kal, kan bador suyus kubara kula bagaddiyan kubar, kan dugag kula bagaddiyan dugaga, haw balga lai masamir kubara dadda min tit badarriban bel masamir al kubar, haw alkhirgel bidussuwa min fok leyya badissa.